شوف، أنا ميال للذهاب للمطعم، يعني أستمتع بتجربة جديدة كل مرة، أجرب أكلات متنوعة، المطاعم بتعطيك جو مميز، وهناك فرصة للاسترخاء مع الأصدجاء والعائلة، لكن الطهي في البيت له حلاوة، لكن أجول المطاعم لأنها بتضيف لك طابع من المرح ومن الاستمتاع.